إذا كان عندي خيار بين النقود أو الهدايا في عيد ميلادي، أنا أفضل ال <hesitation> هدايا. السبب إن الهدايا تكون عادة مرتبطة بشخص معين، والتفكير خاص. فحتى لو كانت <noise> بسيطة، فيها لمسة من المحبة والتقدير. أما النقود فهي عملية أكيد، <noise> بس ما فيها نفس القيمة العاطفية. الهدايا بتعكس اهتمامات الشخص <noise> اللي <noise> يهديك، وتخلي اللحظة مميزة أكثر. لكن في النهاية، أي شي فيه تفكير ومشاعر، يكون له قيمة أكبر.